في الحقيقة أنا أفضل أكون مؤلف مشهور. لأن الكتابة تعطيك حرية تعبر عن أفكارك ومشاعرك بطريقتك الخاصة. تقدر توصل رسائل عميقة وتترك آثر طويل في قلوب الناس. المؤلف دايما يكون خلف الكواليس لكن أعماله تعيش للأبد. أما الممثل مع أن الشهرة تكون ممتعة وتخليك قدام الجمهور. بس حياة الممثل مليانة ضغط وإهتمام مستمر من الناس والأعلام. اللي ممكن يكون متعب.